Karazagna patalomo, misy maromaro ka. Misy patalomo malalaka, misy velondrirana, misy shorty, misy slim. Ôhatra zao lay slim atao andavandavanandro. Patalomo jean atao andavandavanandro. Velondrirana regny entigna mandeha miboaka anao mandeha mamonjy fety mihaja na mandeha mamo- mandeha mivavaka. Fô misy ndraiky shorty ataotao andavanandro. Koa fa- a fa amin'izao izy efa misy ndesindesn'olo mandeha bazary regny, short.